Iɣa abʋ kɛ nʋ edini kʋ afʋ kɔlɛ kɔfebi kɛ mɛ ɛbayɔ iyɛ keba dʋ ɔlɔku beya nivʋ kɛba nakɔ nivʋ eya kevlo wɛkɛ zɛnyi mɛ ɛyɔ kakɔ nivʋ ɛkɔ nivʋ la mɛ kowli ɛkakɔ kawli kabʋɛ mɛ otse nɛku meli ekele ɛfva ɛla mɛ atsizele mɛtsikɔ ɛya mɛ ɛkakɔ kɛnakɔ nivʋ abʋɛ ɛdini awli kɛyɔlɛ ekele blaa la ɛyi ɛdi ɛfva ɛlani la mɛtsi azɛvi mɛ ɛtsikɔ nivʋ ɛkɔ nivʋ bʋa ɛbakutu viebi awli klaa o ɛbakutu viebi mɛkakɔ nivʋ mɛ ɔbatsi bi fva. Iɣawli iɣatɛ eya kɛyɔ kɔnʋ ivʋ kawli bi kɛyɔ lɛla ɔtala abʋa nokpɔ edetsi iɣa awlala ivi ɔdʋ ayili ʋbuini ɔdʋ ayili mʋyɔ kakpo idetsi mɛ aabʋɛ ɛdiɛta ʋkɔnʋ ivʋ uya kamɛ kʋ ʋkɔ nivʋ kawlila atala abʋɛ ta ɔbaka ubʋi ɛdiɛ tukevʋ etsedigbo bayi yɔkpidetsi la ɔtabʋɛ ɔta ɔbakawu ubui.